Intte, gasi, gakuro, gade, tchengi, frauro, dulhu, sargade nohteh, kkam kkan-goteh kka-gasi, kka-gokuro, kka-gade, kka-tchensi, kka-frakuroh, kkangodulhu, kango-gargade, kango-npoteh, duggum, duggum-goteh, duggum-gogagi, duggum-gogakuro, dussumngo gade,, duggun-ngotcheugi, duggum frakuro, duggum ngodulhu, duggum ngo girgade, duggun go noteh, piyaskku, piyasku go teh, piyasku go gasi, piyasku go gokuro, piyasku go gade, piyasku go tchengi, piyasku go frakwro, piyasku godulhu, piyasku gogargade, piyasku gonoteh, arbbain teh, arbbain gogasi, arbbain gogakuro, arbbain gogade, arbbain gotchengi, arbbain gofrakuro, arbbain godulhu, arbbain gosargade, arbbain go noteh, hamssin, hamssin go teh, hamssin go dasi, hamssin go gakuro, hamssin go gade, hamssin go tchensi, hamssin go frakuro, hamssin go dulhu, hamssin go gargade,, hamssin go noteh, sittin, sittin go teh Sittin go gasi, sittin go gakuro, sittin go gade, sittin go tchengi, sittin go frakuro, sittin go dulhu, sittin go garde, sittin go noteh, sabain, sabain go teh, sabain gogasi, sabain go gakuro, sabain go gade, sabain go tchengi, sabain go frakuro, sabain go dulhi, sabain go gargade, sabain go noteh, tamanin, tamanin to teh, tamanin to gasi, tamanin to gakuro, tamanin to gade, tamanin to tchensi,, tamanin to frakuro, tamanin to dulhu, tamanin to garde, tamanin to noteh, tisi'in, tisi'in gote, tisi'in go ggi, tisi'in go gakuro, tisi'in go gade, tisi'in go tchefi, tisi'in go frkuro, tisi'in go dulhu, tisi'in go gargade, tisi'in go noteh, mmiyya.